فصل الكون في رأيي هو كيما <hesitation> هو كيما، ما نتصورش تغير يعني تغير كبير، وما يمكونشي معناها بالعوامل متاع الكوارث الطبيعية تبدلت <hesitation> تبدلت التضاريس وتبدلت <hesitation> الدول والحدود وكل شيء، أما الكون هو بيدو كيما نحنا كيما توا نحنا عايشين فيه كيما هو من قديم الزمان.